د منقل د کارولو طریقه البته داسې ده څې منقل باید چالان سي، د تودوخې درجه یې باید عیار سي، او دا هغه د ګرمې هوا په واسطه چې داخل کې تولیدیږي، دهغې پواسطه باندې مونږ او تاسې خواړه پاخه کړو او یا هم کولای سو ګرم یې کړو، نظر هغه حرارت ته چې مونږ یې تعینوو.